Pi lavari li robbi a manu s'havi ad aviri la pila ca è na struttura di cimentu pi lavari li robbi ma po èssiri macari di lignu. La pila è fatta a forma di vasca cu na parti sporgenti ca servi pi stricari li robbi mentri ca si làvanu. La pila si jinchi di acqua e li robbi si mèttinu ddà dintra pi fari arrimuddari li parti lordi. Na vota finutu di lavari, si sbacanta la pila.